Koa resaka pôlitiky, raha zen̈y koa fa nifanarahan̈a, afa mila atao edy e. Intsaka eky zen̈y prezidan zen̈y nivolan̈a raha fa tsy raha ivolan̈iny fo. Bèka zen̈y olo zen̈y mahatoky izy. Aviô koa zen̈y mba marin̈y zen̈y raha nivolan̈iny ndreky nisy asa fa tsy raha midredran̈a fo zen̈y.